Ahazoako haigny kokoa zaigny mitandregny mozika satria za tia mihira, zay ihany koa ilay raha, karazagna fialam-boly ataoko zagny kôfa hoe tsisitsisy raha atao regny. Dia moa zegny ilay izy koa hoe resaka mandeha magnano voyage dia tegna à l'aise zaho mitandregny ananjy.